qaqil b'la' che qas <hesitation> k'o chan <hesitation> qab'aj ra'aj che laaq't chek <hesitation> kaj kajk'ob'ek wuxu' qaq qak'awsaj jun q'iij wuxu' k'ot qaq'axb'al tziij wuxu' k'ot <hesitation> k'ot qeqakematz'iib' <hesitation> rajawxiik b'la' qaqil riij che qas qast k'ax rimal k'o qachakansa'n wuxu' laaq' <hesitation> qab'an poon nik'yaj chek chetaq che k'o poon chaqanaqaj, wuxu' qaya' poon qe qachikop, qaya' poon kik'uya' qaak' wuxu' qab'an poon nik'yaj chek chetaq <hesitation> ketaq taq ak'alaab' che qast <hesitation> qas k'amanaq chek chikyan nik'yaj q'axb'al tziij rii' <hesitation> rajawxiik b'la' qab'aj chikyan che qast ewa' kekya' qachoq'ab' ewa' kiya' qak'aslemaal jawxiik qaya' rib'ixiik chikyan <hesitation> k'o nik'yaj chek chakansa'n o nik'yaj chek <hesitation> qas rajawxiik qakojon kana'taj chuwan ajeer taq tziij <hesitation> qet- amt wa ra'aj chewa' jun q'axb'al taq tziij qet- amt wa ra'aj chewa' rikojiik jun kematz'iib', el qetz'eneem ra'aj qab'anan k'o chan <hesitation> wa xu' qaxaqb'a' chiriij riq'ab' chee' qajetz'en chi riij taq chee' qab'an la' pastoristo waxu' qaqe qnla' qiib' chi kiwach nik'yaj chek ak'alaab' re kajkichapan. <noise> ela' nik'yaj etz'eneem la' che qet- am ra'aj ajeer taq tziij, e cha'neem wa qil riij lak'alaab'qas ke'etz'en chek qas k'o chek etz'eneem kiqab'anan xu' chan qas qiqil chek riij nik'yaj q'axb'al tziij rimal ela' otz kikilan kipe jujon taq <hesitation> otzilaal kikilan k'o etz'eneem k'o b'iix wuxu' k'o naj tz'onooj kikil chipaam qast rajawxiik wa' xu' chan qast qaqil riij qast aj k'o kik'in <hesitation> mal la' k'o chiran lera' kike kike kikil riij jun q'axb'al che qas rajawxiik chikyan wuxu' k'ot kichb'iil ke'etz'eneek <noise> wuxu' xa' ritikeel, xaqara' ela' k'o chiran kirna' riib' jun laj laab' o jun laj liit che qas e nan rawxiik jun kematz'iib' wuxu' jun q'axb'al tziij chiran.